Imparo tante cöse in sce comme raxoñan, e saiva bello poei communicâ, anche se no me imagiño comme, fòscia co-a telepatia, e aggiuttâli no saviæ: fòscia se liatri me poessan capî, porriëscimo fâ squaddra e no sciätâse l'un con l'atro.